في المكان اللي أعمل فيه عندي تقريباً أربع نوافذ. النوافذ هذي تسمح بدخول الضوء الطبيعي، بتخلي الجو أكثر راحة. بحب إفتحها أحيانا عشان أستمتع بالهواء النقي. وجود النوافذ يخليني أشعر بالإنفتاح والراحة أثناء العمل.